Oya i diara me to mero hanu bɛ tawɛ aro pin banu na <hesitation> be ho dimiyan nɛ mu jume tu'i cuwaɲu mu'a benɛ un mi jisana wo yɛ mu juwa un ha'iri wa mu juwa un lerobe wa mu juwa un ɲu wa ma tete mɛ zɛrɛ zɛrɛ mɛyi ma ba nasiya so to nimisa wo mana na nimisa wo abe oyi jate'a mu a diya ho to ni debenu yabɛ ta mu waati so debenu bɛ tamu mu waati so